Io miankigny amy amin'ôlogno ndraiky amy situation'ny ôlo tsy araikaraiky fa <hesitation> fahasambarana tsy voatery mandalo fijaliàgna vao mahita fahasambaragna fa misy ndraiky tsy maintsy mandalo fijaliàgna vao mahita fahasambarana.